Boobu léer bu jotee leer, bu fekkee asamaan bi le- weer bi leer na dafa de sawar. Boo toppee bu toppee bukki sax daf ko dee yàqa bukki bi du ko mun a jàpp te bukki du am dara, boobu la ñuy wax till. Bukki tamit nag bu lëndamee dafay sawar parce que dana xam ne tey bésam la <noise> dana mun a dox si guddi gi, dana mën a yàpp nag yi ak mbaam yi loolu moom xam naa ko, gaynde aussi noonu <noise> heure(u) liggéeyam moo jot heure yu mu war a liggéey pour mu am dara dafa jot ci guddi la waroon <noise> am parce que guddi ñun fii doo gis bukki bë- bëccëg, doo gis till bëccëg walla gaa yi yuuxu ko. Kon till bi guddi gu jotee leer bi génn foofu lay sawar kenn du ko topp, bu gisee bukki sax daf koy yuuxu wuu da koy yuuxu, waaye bukki bu ko topp du ko jot, ñun xam nañ <noise> ko bu baax ay sàmm lañ, dañuy sàmm, dañuy fanaan si àll bi <noise> du ko jot. <noise> Kële bu fekkee dafa war a waaj man bu dee boobu warut lekk ba suur bu lekkee ba suurdu mun a waaj ñëw <noise> parce que day nelaw. Léegi benn paa dama mos a dem di nawetaan pour béy mu ne ma doom ma ne ah mu ne ma boo ñëwee si kër xaj bi mbow la subateel mu ne ah, mu ne ma bu demal, xaj bu suuree day nelaw. Mu ne boo àgg see si kër gi tamit muus yi di la riisu ŋeew ŋeew ŋeew ma ne ko demal, mu ne muus bu reggee subateel day nelaw. <noise>